ଆପନା ବତେ ବାରୀ ହୈ କି ଏକ ବେଲନା କଥୀ ସହାଜର କିପରୀ ଅଟା କୋ ଚେପଡା କରା ଜାଈ ପାରେ। ରୂଟ୍ଟୀ ବନିଯା ପାହିଂ ଆମେଂ ଅଟାର ଵେଭାର କରୀ ଥାଓ। ଏବଂଗ ଅଟା କୋ ବେଲନା ପାହିଂ ଅମୁ ବେଲନା କଥୀର କା ଦର୍କାର ପଡେ। ବେଲନା କଥୀର ବାରା ଅମେଂ କିପରୀ ହାବେ ଅଟା କୋ ଚେପଡା କରୀ ବାର। ଏବଂଗ ରୂଟ୍ଟୀ ବନିଯା ପାହିଂ କରୀ ପାର। ତା ଵିଶ୍ଯଲ ପ୍ରୋସ୍ଟନର ପଚ୍ଚର ରହେ ହୈ।